Aminakay ndraiky za ndraiky loha tsy d'accord am'raha karaha zany za ko tsy mino e ay! Bakeo raha iny tsy mi-existe de hoe intelligence artificielle za ndraiky eritreretiko hoe raha intelligence artificielle ataontsika hoe manjaka zany intellige- intelligence artificielle amin'ny soiété raiky de lasa tsy à l'aise bôka e, karaha ohatra hoe misy ohatry hoe <hesitation> ny olo zao tokony miasa mifoha maraindray, hariva koa mipody an-trano miasa de lasa <hesitation> raha reo to no miasa karaha zany de lasa ratsy aby lasa tsy mandeha am'plasiny.